E li tz'iken <hesitation> rawxiik b'la' kab'an riliik o qato saqa'n o qil saqa'n e waxu' <hesitation> xaq lera' ket- am chek che rib'aniik kikya' jun jun pixaab' o kikya' jun <hesitation> rajawxiik kitzilij riwach wuxu' kikya' rib'ixiik, <hesitation> xa' kexub'nek taq awa, taq tz'iken rii', rajawxiik b'la' qil saqa'n riij che lera' ket- am chek chech xub' kikb'anan re wa xu' kikaj kiwaay waxu' <noise> ke kib'an k'ax chikyan, wuxu' <hesitation> kikna' teew wuxu' <hesitation> qas e yaab' xaqara' <hesitation> k'o k'o chiran <hesitation> kikb'an jujon taq xuub' re kikta' kiib' o xa' kikta' kiib' o xa' kiktz'onoj che keta'ek.